<hesitation> Izy io zashy ilaigny nama ka, zava-dehibe zay fa izy fosigny zashy mba mila haignao manaviky ny o- olo hania nama, mba nama sara zashy gne tokony alaigna hoe ity namako ity ve hitarika agnah ame raha rasy sa izy ity hitarika agnah ame raha raha ame raha sara, mba gne nama mitarika ame raha sara gne indresa zashy, izy de ilaigna mana nama maro ka, mba ahazoa tegna magna ny experience maro avao koa izay, fa hitegninao sara zashy hoe nama sara ity sa nama rasy.